Isam-bôlagna mety in-dimy na in-enigna ake za mividy ahagniny matetiky in-dray mandeha isan-kerin'andro fô indraindray misy in'droa avy eo ny lagniko aminjaigny akeke amina dimarivo hatramin'ny roaligny akeo, lagniky isam-bolagna zegny na le isan-kerignandro eny e,na roa roaligna ake zagny satria mividy ahagniny agnatin'ny efatr'andro na herinandro karaha igny matetiky atao